Kai siu anak ek, ek mawal kelualga ek man hngui ngan amai sekeluarga. Nonoh dut yah.

Erau mbul adin Tuhan

Nan anak adik, anak pawa', anak mral, lun mral, deh pahat-pahat mat teknologi telepon.

Amai hmueng mai lem si nan, amai maan nguei-nguei ngan wet yat

Menam matik-matik deh madik plajaran nik nah metik ngan meu englis ncet sue eek.

Nan seung neu luen mbraal alam papah deeh mai nneu’ papah duet deeh maeu luen aweng

Kerja aeu-aeu, ngan wei-wei ngan am brae' man sin padip-padip

Si' le' eek lem pilan mai dong UNCLEAR lem negara eek, lue' cerita masa nnol nai.

Menani eek wei laan

Am wei' mirop pei' abuuk, pei' gas ngan pei' gula.

Lem lun si an ek miton kai ek lem et ai, ek mai kap gembala sembayang wan ek.

Nyen pun'nyel flwal ntun to'oh.

Mbeu ret, mbeu bawang, mbeu wei' majen, mbeu wei' beh

Acara nok lem ta'bong ma amai ialah acara Krismas dan Erau Ister

Pro' erat lem Aweng mai lem bandar rah

Nyen si laan eek ai mai pun dan mai lagoi lem pi'.

Mwal bei'aro'pi'kopi aro' nakk' padi plut nan lun.

Maeu raak aroq takong awiit maeu aal

Emrai bikat yat wan yeh abin yeh enjeuk

Wei laan ek enyel ta'ang sape, abei am ek wei lek en'yen sape

Nyien boll nyien ball kasi ngan marang marang

et dong e’ek ceh ken papah weik aheng ceh

lem ayo' aro' mah, nok pakai alat alat teknologi kudut ijin pah ijin deu

Maw.mmup ligit lem bank memang yah selamat. Am amai parab mat ligit yah hngui namai ,jadi amai mmup lem bank supaya yah selamat .

Nyeel wei-wei ngan menot nok hleu. Nyeel hmeu nok hleu abien eek parap madei ngan hleu

Warna nok laan eek ialah warna dih'

Ma'eu hmeu Saban ngan hlue', maret lem ayo' hmeu Saban nok pahat pahat wan weh negala nok nan bangsa' Saban mluen.

Wal Yung ngan aaa Le' breu Apat

An aro' si letak siu' nan ek mai papu' ngan duktun

How do I top up my bill, I have to go to work.

Sieu hnai ena plabi' maet edeeng, plabi plo' am tahan arai. Pi mai la'alam nai ena toe' din bi'riu sieu, pi plabi' hnep, bidem pi pi le' arai hnong sieu plabi' hnep.

Pengolok, ketua dat, ketua kapong, gorok, gembala

Marang ngan aa nyiop suling

Kai Si siw nan belajar. Eek Wei laan mai BELAJAR marang.

nok nan wei laan eek man, wei laan eek man bi mahgk ngan sop awit ngan peikat ngan lok jugak naan noknan wei laan eek

Le’ duit sin, nan bayar anok on deh mat, lem lun deh.

Sekola kebangsaan nan anak adiik deh belajar lem ayo hmeu melayo'

Mat teknoloji aro mlei lem ayo' kerja. Tapi' eet ieh aro' arai am wei' le' kerja ngaen wei ngaen arai aro' le'peng

Teknologi nok e'ek hnau parap maceng lun e'ek ai, yalah teknologi mabat

Lem aweeng amai lun Saban, wei pahat deh ma' lun mral ai aro' anok on, dei nan deh parap ngoei ngoei, dei nan deh parap ma'au aweeng ai, dei nan deh am parap ntoet ntoet.

Lem ayoq sieu siu hnai ena yeh ndien erat la’ ko ena sieng la’ alam nai

Abien plabi mat telefon bimbit maol parap eek lak aroq laot ngan wei wei

Aleut mutu aluut um aleut raa, maat wvie maat nkan

Seni nok wei laan eek ai yah nah seni marang lei ngan seni juga marang suel

Maeu hnan menakan eek lem yeh maet mai hma sakit sing yeh nring yat yeh

Cuti nok wei' la'an ek ai ialah lem cuti krismas, ngan suti sekala,

Uji sekolah wan anak anak adik weik hnung arai lek perkembangan deh lem ma’ sekola

Nok nan nok am weik ngan am parap nan sik nan sik man ialah nok nan tin dan...?